أفضل أن أكون رياضي مشهور لإني بحب الرياضة كتير، بحب أن يكون جسمي متناسق بحب المشي ،بحب الجري. بحب التايكوندو بحب العاب القوة، بحب <hesitation> البوكس بحب المشي <hesitation> مرة مرة بحب المشي ، بحب <hesitation> التايكوندو.